पूर्तगाल को इतिहास भी घणो रोचक छे। ये एक यूरोप को अकेलो एसो देश तो जहां बारहवी शताब्दी में एक ही स्वतंत्र राज बनी गयो। ग्यारह सौ ऊंचालिस में अफोलो, हेरी, रिक्स पूर्तगाल को पहलो राज बनियो जो देश में धिरदिर मुस्लिम शासन से आजादी मिली। पन्द्रहवी और सौलहवी शताब्दी में पुर्तगाल एक बड़ो समुद्री राज बनियो और वासकोडागामा <hesitation> वासकोडागामा जैसा नामक नाविक भारत में और पूरी दुनिया में नाम, नयो रास्तो खोजन में काम आयो। आज पूर्तगाल अपनी। <hesitation>